Fahareta io zany, mana anjara bevata io amy fanatrara ty tanjona. Satria, laha tsy miaritsy iha, tsy ho tratrinao ty tanjonao. Voalohany aloha tsy misy hoe laha mamboly iha, androany iha mamboly kapiky, bakeo iny iha tonga de mahazo kapiky avao. Na laha mamboatsy trano iha androany, hamaray tonga de vita trano amboarinao iny. Fa tsy maintsy miaritsy iha mandiny ty valiny. Zay iha vo tafita amizay bakeo.